<noise> xnená ic̲h̲ë yag lëꞌkga xkëwu yoꞌb lo yu or xchugma xkomieru, diꞌl ti yagyë naꞌ xwiyná or xchugná yagyë nap xc̲h̲aꞌ nup nis lëd yag or lëꞌ yag xc̲h̲ug gununa xnená lëꞌkga xkë yag yoꞌb.